Nueva zelanda jaeko oyemo colonizaca como britanico reta erei ko jae reta oyemo convierte como mopeti teta independiente mil novecientos cuarenta y siete pe añe jaete gunoi boromvuete jaema ikavi oyeguraja como teta tuisa va